عدالت ماته د حق ورکړه او د ناحقه مخنیوی ښکاري. زه پکې انصاف، برابري، او د قانون تطبیق وینم. عدالت هغه بنسټ دی چې ټولنه پرې ولاړه ده. د عدالت نه شتون، ظلم او بې‌عدالتي زېږوي. دا کلمه د قاضي، تراز او قانون تصویرونه ذهن ته راولي. عدالت یوازې جزا نه، بلکې فرصت او درناوی هم دی. زه باور لرم چې عدالت د سولې او اعتماد ریښه ده.